أكثر شي رومانسي شفته كان لما شفت أحد الأصدجاء يخطط لمفاجأة حلوة لزوجته عيد ميلادها حجز لها عشاء خاص تحت النجوم في مكان هادي وزين المكان والشموع والورود وأعطاها هدية مليانة ذكريات، شفت كيف كان ملامحهم تعبر عن الفرح وشعرت أنه الحب مش مجرد كلمات بل أفعال تعكس مشاعر الشخص تجاه الطرف الثاني.